طعامي المفضل هو الكبسة ويختلف طبعاً حسب الوقت <hesitation> خلال الشتاء لازم يكون معاه شوربة الدجاج مع الخضار، بفترة الصيف أقدم معاه اللبن أو السلطة فقط، في الصيف ما أحب الأشياء الحارة اللي تزيد في الحر.